Li pinni moderni funziònanu cu lu nchiostru ca è misu dintra a un tubiceddu di plàstica. A la punta di lu tubiceddu c'è na sfera ca, quannu appujamu e facemu spustari la pinna supra lu fogghiu di carta, lassa nèsciri 'n tanticchia di nchiostru, chiddu chi basta pi putiri scrìviri.